لا بسمع كذه نوع من الاغاني ، شوية اسمع راب شوية اسمع عربي فصحي شوية اسمع الاغاني العاديه الي كل الناس امتسمعها دياتي يعني على حسب الذوق الموسيقي، و بسمع خليجي ساعات بسمع فرنسي بسمع تركي، و على حسب المود وعلى حسب الاغنيه عجباني أو لاه